Portugalko jae <hesitation> guinoi imperio colonial siglo diesiseis, diesisietepe jae jokua <hesitation> Brasil iñamiri mil ochociento veinti dos jokogui oyemboipe yae revolucion <hesitation> mil noveciento setenta y cuatro jaema añae oiko vaera komo pais <hesitation> democratico, democracia, añae jeiete añae jeiete gente reta ipôra supe jokua ouvaera omae joko ropino